Ah pues guꞌn nak clima, guꞌn por ejemplo lad git geꞌw nak diꞌt ndzë diꞌt nal nak giy diꞌt nak diꞌt mas o menos nak diꞌt xkëꞌ xidoꞌ nak giedz pues yuma nal nup y wen clima pues. <noise>